Ndariɗaa yeeso jamaa fu ati kulaa ngaɗaa hono hoore ,maa kaaldataa kooloɗaa ko kaalataa koo du. Tawee du ko kaaltaa koo aɗe waawani ɗun sanne. <hesitation> jon kaa njatoɗaa. Hono-kaaliraa soobee tan. Non waɗta jon kaa so tabita.